والله هاد السؤال مره صعب بس تجريبا أتفجد هاتفي تجريبًا من <hesitation> عشرين إلى ثلاثين مرة في اليوم، سواء عشان اتفجد الرسائل أو الإعلامات أو حتى في حالة الملل.